Igny aloha agnisany mipetraka baraingo; dia <hesitation> amaliako an'azy raha ôhatry oe agnamabady; ny raha tena mila fantarina vôalôhany resaka toetra satriao, io ôlô io ôlô tsy hainao oe avy taiza alaina vady io; de fomba fitaromiagny kôa samby isany de iny zeigny agnisany raha tsara ho fantatra vôalôhany oe toetry satria ela <noise> ela ho tragno araiky.